لو طلعت بالزمن اسبوع قدام ممكن أبقى مستغربة اوي لأني مش هبقى فاهمة ايه اللي بيحصل او في اسبوع من حياتي عدى وانا مش فاهمة ايه اللي حصل فيه ف الحياة اللي أنا فيها دلوقتي دي بقت بناءا على ايه بس هحاول أتعايش و اشوف اللي بيحصلي لان هي مدة مش كبيرة ان يحصل فيها حاجات كتير ووو على الأقل هبقى عرفت المستقبل